- بيصلحو بيها الشوارع ويفتحو بيها المجاري <hesitation> و- يعني بيستخدموها لي سفلتت الطرق عشان ما يعملوها طرق مسفلته و <hesitation> ممكن أن يشيلوا بيها الأوساخ برضو لوبتكون متراكمة بكميات كبيرة كده ، فعندها استخدامات كتيرة في الحياة يعني